Za io lambady ten̈a ten̈a fa nihoman̈a tsary andeha amy ny fotoan̈a tsika in̈y niany e, andeha hizaha sinema. Fa tsy fa nisy raha latsaka tampoko izen̈y tsy afaka mandeha izen̈y koa za e, tsy maintsy misy raha atôko izen̈y za ziô io, ary ten̈a ny tampoko, tsy maintsy atô raha zen̈y. Kay azafady aminarô feky mazotoa feky anarô.